Nga hia'aj nga 'ngo hia'aj mare hia'aj nako to' ni ni'ñan ni béj bin xa'bi ni katu riñan 'ngo riñan 'ngo sopa, ni katu riñan 'ngo rosi, ni katu ni ko si riñan a ro' hia'aj nako ta, ni 'ngo hia'aj 'bí ni ro' xo' ni kiri'ñun' man ni kiri'ñun ni nga kiri'ñun' nga rininj ni xa'bi' man, ni xo' ni niko 'ngo nihia xo' ka'be xo' ngaj ni ka'be' xo' nga 'ngo kwej, ni ka'be xo' nga 'ngo chra, ni ka'be xo' nga a'ngo riñan nihia sisi karo' riñanj si nari'ij xo' ni bé ta bin si 'hio' nga 'ngo hia'aj mare nga 'ngo hia'aj 'bí, ni ba 'ngo hia'aj hia'aj kúj ni ba 'ngo hia'a hia'aj ka'nin', ni ba 'ngo hia'aj chunaj ni ba 'ngo hia'aj ta'nga xunaj ta bin xo' xiñún' nga hia'aj ta.